Acheek anyun, ke chame iin keng'-ke- ke- ke paipachii ana ke ngalalee akopaa yayutik ing' tu <hesitation> tukuuk che kiyae, ko uu kapatisheenyo, kele ko kokiilkei anom <hesitation> kokilkei chiit ap kokwet, <hesitation> ko ko kilkei kokwet, ko notok anyun ne ke paipachinii ak kechame ke mwaa amu kateseetap tai nenyo, nepo aeng' ko <hesitation> ke keere kora amu kipendi se ke- ke- ke cherekei kele aas amache ng'o pune arawet na nyoni ko kaiit yu ye kile ang'ete ole kile akoi ole kile, ko <hesitation> ng'ot ki paipachi ile ii o- o- okiilkei kuno si- si o- o- okilikei kole arawet ni ko kakayai nii akoi yu eng' arawet noo amache kokait yuun, koyatak anyun ole ke- ke- ke iin chamen chamen nyu anda ko chameet ap keny piik ap kook ko kilchinikei iin paishonik ako- ak amu iin kayotok ole mii iin kakileet ap kei, amu ngot kotepii puuch ko--mo ko- mo- ko moyai kei u- u- uyoo kesi chu kilen kele kakisindan kei amu iin ngi- ngi- ngiyai inye amayoe anee ko me roo ile iin ko uu ko ma mii kei ne kakitees, sasa ka- kararan ke- ke kekilikei kele ke- ke- ke kekilikei kele iin kaki kakitau rani yu araweno kepe niin, arawet neto kepo niin ko yotok anyun ole ke paipachini iin eng in' eng' kunotok.